lo a nunɛ lobɛ ta tiyanna um lo woni ma bedoso an wa eseye a woromu hanro yirawe aro bɛ hinni tin bun mɛ <noise> aro wa eseye a defan mite ho bunna wa cuwɛ mu besoso wa in onni mɔn tiyan hanro lobɛ hinni tin mu besosi wa <noise>